Leodaek esa boema detektif esa an hapu pesan neme hatoli yang an ta nelelak kan fa. Tenen na bota-bota pas an mete pesan ndia. Te hu an buka pesan ndia de an bacan. Pesan ndia isi na kada dede'ak esa. Lelete palak, fatiladak, <noise> no bukti. Detektif ndia an dudu'an beska natane. Lelete palak? Mamanak ndia penjahat al uman ndia. Bukti? Maksudnya bek? Te hu an ta ragu de an la'o lo dermaga ndia. An losa boema nita hatoli esa an pake balo'a nggeok. Detektif a natanen nae o de mankirim pesan ndia? Te hu an ta natan fa. Kada an tapa amplop esa neu. Besak ka nafadan nae bukti yang o sangan ia. Basa boma mopon le. <noise> Detektif a an denge-denge ma an ho'o amplop a nai liman a.